Allura kam klënë te Shqipëria, te Kosova, in Francia, in Spagna, in Polonia, in Repubblica Ceca e in Portogallo e kam bes… basta, jo vabbè in Macedonia del Nord kleva, vabbè in italia